طبعا أنا بالعادة <hesitation> استيقظ حوالي الساعة ستة ونص الصبح، وبعد ما استيقظ أخذ يومي بفنجان قهوة وأخذ فطور خفيف، وبالعادة أكل الفطور حوالي الساعة سبعة، وابدأ الشغل والدراسة والغداء حوالي الساعة وحدة الظهر، واستمتع بوجبة خفيفة بعد العصر، وبالنسبة للنوم حوالي الساعة أحد عشر في الليل، أحب أخلص يومي بقراءة كتاب قبل النوم.